و طبعا تمارين اللياقة البدنيه ليها فايدة كبيره فى حياتنا لانها بتأثر بالايجاب على شكل جسمك و على طريقة تفكيرك و على طريقة <hesitation> تعاملك فى حياتك العمليه او حياتك الدراسيه هتسهل عليك حاجات كتير و هتحس بقيمتها مع مرور الزمن